Salula celephone kanjudo do naftira ɓe siginal on toa fini goddo toa wati ha noppima se ana goddo do wola